د کالیو ګنډولو ماشین چې نسبتاً دورند ماشین دی، له څرخ، ستنې همدارنګه له لاستي څخه او ځينو نورو برخو څخه جوړ شوی دی. د دې ماشین په وسیله موږ کولای شو چې ګنډل وکړو. <hesitation> د بیلګې په ډول موږ د هغې په ستن کې تار اچوو او هغه ټوټه چې له موږ سره وي هغه د ماشین تر ستنې لاندې ایږدو، او د هغې څرخ تاوه وو او په دې ډول موږ ته کالي ګنډي.